يعني نعتجد انه من الافضل تلقي الاحترام لانه مو كل العلاجات بتحتاج الحب بس كل العلاجات بلا اي نوع من انواع الاستثناء بتحتاج <hesitation> الاحترام يعني <hesitation> في الشغل ما ضروري يكون بينك وبين كل اصحابك علاقة حب قوية لكن ضروري جدا جدا انه يكون بينكم علاقة احترام.